Vat sääntsele as'alõ ma isikligult olõ väega kimmähe vasta. Ma arva, et inemine piäsiq siski avvostama luudust ja tuud, mis tälle niiüteldäq üleväst puult andas ja mitte esiq võtma hindäle suurõmbat rolli, ku tälle om ant.